धगांनी भरलां आभाळ कितेक निकळ आनी निर्मळ आस्था, उंच आकाशायांत पक्षीक चिमटी <hesitation> भोवतात उदतात, <hesitation> निल्या निल्या आकाशात खूप मज्या येता बगुंग धगांची वेगवेगळी चित्रा, केवा केवा धगांचो कलर धवो आस्था केवा निलो आस्था आनी तेंचो प्रतिबिंब <hesitation> अनुंक पाण्यां पांढळो दिसता जेंने करण दर्याचो पा‍णी सुधा आंका निलो दिसता। धगां बगळा कांय माका तेंचेर कविता बोरंग कशी दिसता। आनी त्या खुल्या आकाशायनात म्हाकाई त्या चिचन्या वांगडा ऊदंग कसा दिसता।